ما أستغنى عن الريوج الكويتي متل الجبن، والخبز، مع تشاي، وحليب بس احيانًا أحب أجرب شغلات خفيفة متل زبادي مع فواكه.